<hesitation> i nzokha sheli isolo indayi tawe. Inzokha indal, ndolola inzokha nenzire khurenya, inzokha ndai, ndachenda mpaka ndarakha tsyasi tsya nali nenzire khurenya. Ndaparanga, huenda khuru, khunuma ata nilali yo hunuma ta, inyola yarukirakho yamira. Kho inzukha sheli isolo inday yonyela khuvaya nayo ta. Inzukha ne shinde shinyela okhuchira kata nova nakholanga eshindu walekha kha inzukha ni hatari. Ne khone ninyolekhane avundu aai, alakhoyeshere ta, kenyakhana co, okhupe nova noli na mani kokhupa kenyakhana oikhupe shichira ne shindu skuli hatari. Shinyela khu khulomba vulamu vulamu vuvwo vuve vutiti khushivala.